أفضل ذكرى بطفوتكي <hesitation> إني أجيب الدراجات النهائية إني <hesitation> حفلة بالمدرسة <hesitation> حفلة بالجامعة، لإني كنت بمدرسة أهلية ما كان عندي أصحاب كتير بس كان أوقات جميلة وأوقات حلوة مرة.